Ok a e vanuga aona verakau aura or rova aur wagira une nai voa aura geriai para irina kupakupa wau pene ma pana ve vanagi rupu velera geria kavai <hesitation> ok rova aura geria kavaia a wa au wa veaina pana kila vanuga aonai ga virigirana ne ia pe va kavara wara ne <hesitation> e rigolo vo vagi para pa au agia vanugai auna wa <noise> auna a giana e aunilimalima ga virigirana iara ga ugamagi rana ia pie kamonagi ria ia gera ririwa ilana pie iawalimura pakurai ia au giagia a giana councillor genai augeku ugamai kia <noise> ao agiana a verere agiana auna wa ia gera verakala kwarea aurai e vanuga gerai kalavokalavo aonai kepi kamura ge laka oana aunai o vavine vavine geria kepi kamura ge walana aonai councillor e inagulu na wa gena ve inagulu veveni ge kala veveni aunilimalima ra geriai awarina ne wa vevovevouaua ilana ge inagulu agiana or wa kepi <noise> ilana geve kala veniana auai au a vererena councillor vanuga ma gera coucillor <noise> kwalana vanuga pene gia aua e vanuga eva velena ne au pere va kava kun aurai au averere na e maki ia a nugagi ragean Kwalana au karoku e kamonagi ana ne ia pene ga ao rage ana auonai ia ia gia gera vanuga velena e vanuga peve gia aua ia ga ao rageana aunai ia pene ga giagia ne aunai ia pene karora e kamonagirana aonai ia maki ia karona pe kamonagia e ia maki pe vakavara raoparana wagia kwalana ia pe eua kavarana iana ga vigirirana ila e ia makina <noise> pe ugamagi e ila maki pe vakava ria ia pie vakavara pakunai ne ana waikule wai ana madistret or geriai wa au ai o vererena adistret vanuga especially vulaa geria madistreit geria eau kwalana every no kota taimura mapa rarai wa vanuga polu aura vanuga polu ge veamaina ne kalo, makerupu or kamali, babaka madistreit rana ve rova gena rugaruga rekea case vo vagi ge laka agi vanagi rana ne ga kamonagi rana ne au aia verereena auna wa pene ia vulaa aorai wa ia vulaa aura ma aura gera madistreit ne ia gera case pie kamonagi ia e pie va gelera pie va numeria pere ia vanuga kimukmu aurai wa rova aura ge laka oana ia gera ririwa ge kamonagi rana ge eau rana wa a ugamagina ila rekea wa ai ripura ia gera alu kolemara e vanuga aonai aura pakurai au wa averere na wa madistreit geria case. Kavanai or village court gena inagulu e kalana aunai wa pene gari <noise> kwalana vanuga gena kalavokalavo e giana e giana kavanai wa vanuga vulaa ne vulana ma auna gera case pene gia aua na pene eva waikulera kalo, makerupu or kamali, makerupu na ge kamonagiana aorai wa ugamagi kiara wa awo awo wagina wa aurai ne pere raira ge api lakai rana aura vanuga or aonai rova aura <hesitation> madistreit eau clerk wa eau veaira ilana pe vekala veairia inagulu aura mast geria inagulu pie kalaria na vanuga plu geriai gora waikulerana aurai wa vanugai wa wa ugamagi kia wa e walana ne omi rakaveaira aina pa resctimi pa nugagirage mi e omi raka vaira aina pa tanikiu veriveri wa eveleana kwalana aunai wa wa aunilimalima polura ila ai ripara e na ai karomai ga kilagi rana aonai wa ilana wa ai wa ge awowao agi maina wa taim rekearai ai ga waikule ne aounai kiana aina class pege apia na aira vulua aunilimalima ra madistreit ra ga aorageana ga virigirana <noise> ila rakau ge eau warana kwalana ila ila geria vekamuvagina e ila geria Venugagi vi ai geriai ai pie kala ilamaki wa venugagirage e wa venama e wa tanikiu ila geriai pa woiagi kuleria na pere waria e walana aunai ne waia kia maki pe gia vealeve vealeva na councillor gera kavarai ne a tanikiu na e a verere na kwalana ga apilakaia ole ia gera vanuga pene gia awaorigia gera vanuga pere vanama ne gera vevoikava e kalara vaine vovine gera inagulu kamura rekea aunai makina ma e vaikavarana aurai au a tanikiu e makina a nugagiragena gera inagulu e kalana aounai <noise> venakau geria kavai venakau aouna e taimuna aunai wa vulaa vanugana aunai wa student ge alu negia student pasts geva inagulua ge lealeana pene ila geria inagulu pie kala namanama ria autrits au pie kala ria aunai ila pie neugagi rageria e makina peve namaria na peae eve leana numai wa rupu velena geria inagulu kiara wa eve aukleana re gula valigu maki ga keana ne ga waikulu waina wa.